इमेल, यू कही छे भाई, एका बारा मा तो मैं को कही नहीं पता, इमेल, इमेल तो कही आये। पर इना सिंपल, इना नाम छे कही समझी सकूँच, कि मेल, जो अपनो डाक आवज, तो ये कही एलेक्ट्रिक माक्डियम सा आवज, कि मुबायल ना मुबायल कही जावज, ऐसो। ऐसो कही हो तो होईगा। भाई, पर मैं कही ऐसा एका बारा मा कही जादा तो नहीं मालूम, ऐसा सिंपल बात छे ऐसी होईगा। पर ऐसा पोले, ऐसा कही रो तो मारो, कि ऐसा कही, ऐसा कही छे। कि अपनो घर पर आवज, न अपनो कही सरकार कही चिठी लिखनू होई, लेटर लि जानू बड़तो दो, पर आप कही छे, अपनो घर से मेल लिखी देवाँ, तो सरकार तक चली जाए। सरकार को पढ़े ले, न के काम करनू होई, तो करी भी देवाँ।